Bino byebyalhya ithwe ngithwe abakonzo ebyathukalhya beithu yangye ngi'ngye ebyakanza naye ingalhya byabinu mwamulhi; esombe, obundu, haghuma ne binyangwa ebyo kwakithwa ebiherire okwa kithwa ebyo bye byalhya ebyanganza inabya inganimulhya bikaha amani keye nibyalhya ebisihire kandi ekyangasi, nimughuma okwi kumi abathebyanza beithu abanene nibyo thukayisangana ithukalhya kutsibu.